<hesitation> han sura fuwa fuwerobe ɲan sire boni ɓaro sport balon tannu mibin bastɛki tenisi um <hesitation> juwa luyirobe mibin natasiyon mibin zimenastiki mibin aleterofile ba ɲan mibin ɓɛ we se ho puwa mu um filɛshi mibin um so mibin um curusi mibin mu sire boni matete